So ko tawi aɗa yiɗi ƴeewde kaalis mo potata waɗde e yannge, a ƴeewan ko hollum tigi yannge haaja, ɗum kam ko laabudda ko maa waɗe, ni woni mbaɗa ɗum bannge. Ƴeewa kadi goɗɗum so tawi a heɓi mbaɗa so tawi a heɓaani kadi mbaasaa waɗde ɗum kadi mbinnda bannge. Kadi moofta kadi kaalis seeɗa, sahaatuji hol ko arata taw a tinaani malla tawi woodi hol ko njejjitɗa.